كنأمن وفق مجموعة من المعطيات موضوعية وعلمية ويعني تاريخية بأن الكون له خالق او له موجب حيت ميمكنشي هاد الفسيفساء وهاد الوجود المنظم وهاد الابداع وهاد الجمال اكون هاكدا فوضوي يعني صدفة او كدا هناك يعني خالق عظيم خالق جليل خالق مبدع مبدع مصور لهاد